Ni thuta nyi sunniah na nun tamma nyina eing a daung nyi eing kaa duroh beaneh na dau dummied nii daung dum thamam halau, na daun dummi yaa na taa eing yalaka hanni sikkir daan burewunide a naa nii woang nii wunnemeh dummo shenwanyi daawoh beakie hagin mwamdirta nyine geh nii wung dea daa yaalaka naa baamu de pea ah hani nyunidu daa shwa ba nii da da yirayanye na niggo daa na eing nii jahna shenedi bikemi da babola nii nyu da ba bolam nida ni nuwa da milled birgimma nii daha nii wunne nii zaa konye ya seang seang zani zeei thama nii zie tamana yalaka na mwarada yiraya nye zea mii nii jaah nii jaa deam zezum heh na nyu da babola yan kossikedi yaalaka mwarda a nii kutean mokiro daa shoamna nii jaadem nii jah shohamnida kii zea zimha a yuh nanni yan kaunla nii dwa warkaudi naa dwa nii zea thitomiwayeadi naa zeah, thitoman kwahweh, yaa laka zina jea da yang wuh da heauwo eing hani yarnida nani kurwu sheaw a thitambuwani shengedi nii zaa nii dawa nii da wa halau a yuwag kauliwugada nyina daa yaa dawa nii zaa nii dawani daawa halaung aa yuwagi kaunliwugada danii kurwudi danin shikka mamda nii zea thitoma nii kurwu di nii shikka mamma anii wahha a damini naa jah yosieai daa naa ziramuwa nii yosieai na zaa mu da ni daha nii jaa nii dawa dummeh ko kuwa shengedi kii dah kie zea daa zimha eing daa yaala jem baa na zaa da bal. Koh da bal kohliye nam yosile <missing> halawe kii mara thakuna kie maa gie thaku gaada da bal nyine sar lamma ki zea mii da zimhe da zani daawanidawa nii wahama shenwura wanye shenwung daa woh indii yunna gea thtomi gada ko tamkirbi halaung da nii shwama shenwura yirayanye ke thitoma jemki nye a dami bani daung dumi de naja wela fa thitam buwani we yaa tada zeeneh anii yunna maa shun danga muna naa thitam buwaniwe yaa tadi maa zeani de ani da wumnye maa shuda bartha da zem birrehamna nam lubu nyere beaki maa dauzo nada mii wung ne daa ya killaungi to mii dau da dummi daa killaung a bal n nyinesar lilea na turini da naa zaa baa na nyo eing yaa hani tarnida mii daha mii hamma mii shubbi mii zig i yea geade yuwa zaa birrim haung da am nyaun damara mii zaami wunnen yaalaka nyina beaki bii eing be ayi na wundi nye, nyini wundi nii dau da dummi a bal nyinesarla na zaa bal nyuryalada nii wunnemea nii shingire thitoma we a datir twaa a mondira wa nyi shenhe naa zikifa naa zeaneh nyina na eing na zea nyi shenuwea hani dawona biki haginani yal halawa na shea'ei nani zimgir she eingeh na zikkita nani zii daa naa karkar a baalilaye a halauyawe na dangana mii zir shen-eing be zimmi shukke shen-eing deah mii dua yalayawa a fii maah a mondirtiya tamo a zikir wurawibe. Nyina bikim bii eing be nyina dau dumeh a halauyawaye eing na turi jineh tana dau a dumimanye yaa nii sudde nani dawa a bal nyinesarla ana za bal nyoryala eing aa nii tarni da nyi nii hamamma satan ladii ya shauligawe o, toh eing be nii shingiremi titomiwi a datir na ar nyio naa nigin weala ta wii yirede eing luga na jib halawa a thitam shenwuga jib halawamo a halau yawi ma danger bike na eing mii dau kabra ma duazo na na yaa ta weyadi mii zeaneh nyina beakie eingbe naa niggin wela a tada wii yiredi eing duna na eing nyi ziddi na zee deanah shean gedi a yuwan yire ziddi a gwalona mwari na ziki ta biye woh ta tuwo dan hamma na eing naa zea hanyi gumninagi da tuwoh aa nyi shenwe beakie eing gumnino yaa dawa eing ma dar teanlei yaa yunwa dawa halau ya wii dummamo ham bitreneh biki millamwo. Shinkean kurwo satau eing yea mu mille yaa naa taada mi muwa millemu kurwun tamalna muwung mii zii thitomiwe a datirna mii shwa nabi tir zimheai ya yung yumorwun zean zii zii zean yumwar wida eing kwala a mir aa arbuh yumorwunida maa daawa halau yawamnida ma wungi kilaung ei ma dawa halauyawam nida mwamdirta hani yarwuna mo beakie bilge eing hani gu gultineh hani dahhea eing deau yuuweai arma dau da dum kilaung dea dumma eing birrem na zaa halauyada mii dwa daa naa wungim da dummamamo mii dar maa nurri ya thakuena ar ma shuei mii matakau birre haundada mii dawagi dummi nura ya takue ga ii daeda mii daawa yabbarri hallaung naa beakie eingbe na zikkta dumma mir yibbi kii zea bulalbinna beakie mii ha suei ma zikine mii naginna naa eing mii dau kabri nida dau dumma na eing a datir halauyawayina luhgu yuuwa eing mularim haunga mii dau dumma yuuwa mwarimgi haungada ii wung ne na eing ma zikkinne a datir na a mii thokabra nii tu tomiwe ma danginnah eing be nyina eing nye na dangata niidahha a zea a nyi shenwedea a yazaweyawanyine.